Al e impurtant avei d'intuisiun për për serni coze giüste e aghé, avei d'intuisiun a pö esi ün agiüt për fe d'scelte curette e giüste